וויאזוי צו האבן ווייניגער וועש. קודם דארף מען וויסן אז מ'האט צו סאך, נאכדעם קען מען פיקן אפשר די פאר קאלירן וואס מ'האט ליב די בעסטע און נאכדעם דארף מען <hesitation> אנהייבן ארויסווארפן די וועש וואס איז צו אלט, אדער קען מען אוועקגעבן די וועש וואס מ'דארף שוין נישט אדער פארקויפן וואס איז נאך עכט גוט און מ'דארף וויסן וויפיל דארף מען טאקע און וויפיל דארף מען נישט סאו נאר קויפן ווען מ'דארף עכט זאכן און ענדערש קויפן גוטע ווי אסאך.